Вақте ки ман ба калимаи дилтангӣ фикр мекунам, ҳиссиёти холигӣ ва бемақсадӣ ба ёдам меояд. Дилтангӣ вақте рух медиҳад, ки одам ягон кор надорад ё чизе ӯро шавқманд намекунад. Дар ин ҳолат вақт оҳиста мегузарад ва инсон худро хаста эҳсос мекунад. Барои раҳоӣ аз дилтангӣ, бояд бо кор ё ҳавасмандии нав машғул шуд.